Iaina jakwanza ijamabeke miturunga, imiturungwa tunokwa sana uwe tuwakinga kwasababu kama tutama musisima, gira gikutumisisya amakasi. Amakasi isivika uvudongo vuwesake vunonu, uwesowatukulima, aina javiri ijambiki imilongoti, imilongoti minonu ila uvupande uvungi mivivi, kwasababu kwame unave namaka u- unongi, kama isemu palinamakasi ijene jinyonya amakasi gala. Kwahiyo, imilongoti nakyene tunokwa ila ikingi ki- kikututanga sana, ama unokwe imbavu syamilongoti, wipata. <noise> Ikingi imipaina, imipaina nikyene kikututanga imbavo, <noise> kikututanga imbavu, kama unokwa inongi, unokwe uhukuza ukuza wipatie ihera. Harafu imipaina nikyene umuda ukungi ukungi mivivi sana, kama unavyale isinu, uvyalile tuti mtsebele, au indosa, amajavu, uvalile afu uvyalile namabihi amu imipaina, kwivona isyuvari isiuvyarile isinu sila sikose irutuba, yaani wivona, yaani si- sisokoka. Jiani nasyesi sisinwe, ndomana tutwita imi- iminongi imipaina nikyene umda ukungi mivivi. Imibeki imibeki ikingi, imi- imiharati, imiharati giku- gikututanga sana ukunongi, ukunyanya unkala, imikalati, gikututanga ukunyanya unkala. Unanuke unkala kyumie unkala unonu sana, ila unkala ukwkwene, gwigwive ingumu sana ukuupya. Kwahiyo imihalati nigyene gikututnga sana, imiturunga nigyene gitangile unkala, unanyanya nigyene giva nunhala, tunokwa amabiki ago kwasababu, ginonge, <noise> gikutongeresya ikipato, <hesitation> tunakotse wiva nikipato kivaka, une kwamfano unakotsa amabeka ako. Wiva nikinu mpamato, amabehe kikumpelaihera, uwesa ukugolila isinu kama umwinyo, <noise> isukari, isabuni, isilimila, isyakurya, isikapu isyinu slolosu sana, kama imifugo nikyene jusoa jikajikakula. <hesitation> kwahiyo uwese unongi. amabiko ukakula, u- ukakosa ukapata indalama, kwahiyo amabiki nakene gikututanga sana. Ndomana vita <noise> isemu nakide sana amabiki, unakidi sana amabiki wivona, isura namwipata, isura namwipata yani, piva li- livika sana ilitsuva, isura namwipata. Pa yaani upwe palitu, isura najipatali, amakasi jumukosa, kwahiyo avajitu vikutuvula, kwanza tu- tu- tuvyalage sana amabiki, <noise> ili tupate isura nakanaonge, amam- amavuva, nakene ki- kinongi kikwega sana amanu, wivona kileta inongi isideke. I- inywa i- inongi, i- i- inguviti, ibata, sisokela mmavuva. Kwahiyo nakene manonu sana, hata kuwawe tuvyalile sana, nagamavuva nagene gikutongeresya ihera, una uweso ukule, uwe- uwese ukutse kama kavendie uwese ukutse, ukapata ihera nyorosu sana, sikakutanga ukuvombera isyinu. Kama ukukula imifi- imifugo, ukolele imifugo ing'uku, ingube, <noise> ibata, ing'uku. I- isenga, i- imene syoni isyo utumila uku- unakuse isyinu isyo wapia wipate indalama, ukulele isyinu isyo.